दुनियांदी कम से कम भी छो सात हजार से जादा भाषा होन। और कुंगी भाषा ऐसी होन जेनुका अर्थ भी पता ना होन कि एटका आरथ का सोकड़ा होन। और भारत मुँज सबसे बड़िया हिंदी होन। पर जो जुंजी भाषा बोलो सो तेसी बड़िया लागों।